Daman dabba yo muni mu muzukta si husina fetenni karkara haramsi zaki ne feten ni karkara to sin musamman ko milla a bei dei ancen san kara de garama domin a runguma lalanba zaki si kuma balle no ko moiko an dabba ganko ko dei zaki kaiso kaiso wurin gominko sabo ka amun mu gaɗanko zubanni don nowon dabba bun a faɗa tago na ko gabat dabbobin kam saban ka amun muzabanni gaɗan ko duk muni gadan du zubak zaki, zaki kilama zaki duk durabu do gabanni moɗi a tomo manatta go sabat ka amun zuktasi si fa ka i belem taa tara ki ka bima a karkara sabot kaa mu zubanni.